zero, araiky, aroa, telo, eftra, dimy, eniny, fito, valo, sivy, folo, araika ambin'ny folo, aroa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, vqalo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, aroapolo.